संसारमे कारके तमान ब्राण्ड हैं। ओम्न मह्ती मोर् जानल कारके ब्राण्ड चाहिँ ओडी हुइगेल बि.एम्.डब्लु, बेंटले, फरारी, फोर्ड, होन्डा, हुण्डाई, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, टोयटा, ल्याम्बोर्गिनी, निसान, रेनोल्ट आदि हैं।